صفر سبعا، سبعا و سبعين، تسعاتاعش، ربعا و عشرين، خمسا و عشرين، تلاثا و عشرين <noise> صفر سبعا و صفر ستا، ربعا و ربعين، خمستاعش، ستاعش، ثلاثا و عشرين، وحد و عشرين.